एबे माछारिया छणके पनिया भितरअ रहे वाला एबे उहे घोङहिय फेरी पनिया मा पवेलही । ठोठरिया फेरी पनिया मा पवेलहि, कछुवा वा फेरी पनिया मा पवेलही । हसे तोर <hesitation> गोहिया फेरी पनिया मा रहलही ।